چیونٹہٕ چِھ اکہٕ عملہٕ ذریعہٕ نوآبادیات کران یتھ کالونی فاؤنڈنگ ونان چِھ۔ اتھ منٛز چُھ عام طور پٲنٹھ اکھ میٹیڈ ملکہ اکھ نوٚو آسہٕ قٲئم کران، ٹھوٗل تراوان، تہٕ کارکنن ہنٛز گوڑنچ نسلہٕ پرورش کران۔